Serimbio jüva re voi se mandua anoi yave kuanunga jüva, jüva ko aiparavo se yeipe esa ikia oyesapota jaeramo jüva ño aiparavo seyeipe se puere vaera amonde.